Ny karazana voninkazo ze heky: raozy, lys, ôrkide zany fogna ny matetiky heky fa zah tsy mahay maro amin'izy io.